Roa karazana avao ny zava maniry a- añaty traño zandriñay ao da tsy iño zay fa ny raozy miaraky beledezoro.